جبل فترة زرت جورجيا وإستمتعت بالطبيعة هناك، خاصة بجبال الجوجاز، الجو كان بارد والمناظر خلابة، كل مكان كان يذكرني بكرة البريد. بعدين رحت تبليس العاصمة، إكتشفت المطاعم ،الأسواق الجديمة الناس كانوا ودودين بشكل ما توجعت، الرحلة كانت تغيير جو مثالي.